विशेष अवसर के बालों को सुंदर तरीके से साजण खातिर कुछ यू तरीका छन: बाल धोकर सुखा– पहले बाल अच्छे सी धोके सुखा, ताकि बाल साफ अर चमकदार वे जांउन। हेयर स्टाइल चुनो – अवसर के हिसाब से और आपंडी ड्रेस का हिसाब सी हेयर स्टाइल चुना, जन की कर्ल्स, बन या पफ। हीट स्टाइलिंग – अगर कर्ल्स या सिधे बाल चेन्दा, त स्ट्रेटनर या कर्लिंग आयरन का इस्तेमाल करा।